أمنى بالفعل إني أنتهي من مشكلة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ، هذا الشي من أكبر التحديات اللي تواجه البشرية والبيئة هذا الشي يسبب آثار كبيرة وسلبية جسيمة على البيئة والطبيعة وصحة الإنسان لو كان قدرنا نتصدى لهاي المشكلة راح نحد من زيادة درجات الحرارة ونقلل تأثيرها الضار على الطبيعة والحياة البرية.